Mesa tadua talu ampat lima anem pitu karua karesa sepuluh sepuluh mesa sepuluh tadua sepuluh telu sepuluh ampat sepuluh lima sepuluh enan sepuluh pitu sepulu karua sepulukaresa duapuluh mesa duapulu tadua dupulu talu dua puluh enem dua puluh pitu dua pulu karesa <hesitation> Tupulo tallu, pitumpulo eppa, pitumpulo lima, pitumpulo ennen, pitumpulo pitu, pitumpulo kasera, pitumpulo karua, lapanpuluh, karua pulona mesa, karua pulona tallu, karua pulona eppa, karua pulona lima, karua pulona annen, karua pulona pitu, karua pulona karua, karua pulona kassera, kaserapulona, kaserapulona mesa, kaserapulona dua, kaserapulona tallu, kasera pulona eppa, kaserapulona lima, kaserapulona ennen, kaserapulona pitu, kaserapulona kasera, seratu.